एग पंडूबी घीती के टेंक के उपयोग करके समुद्र के उपर आव निचे जाईचे। जल मगन करे के <hesitation> खातीर घीती के <hesitation> टेंको में पानी से भर देवल जाईचे। जेकरसे जहाज के सम्मग्र घहनत्व आसपास के पानी से अधिक हो जाईचे। जब पंडूबी पानी में डूब जाईचे, तो <hesitation> उकरे अंदर जीवन के <hesitation> सम्मर्थन करे के खातीर संपीडि थावा के लगतार आपूर्ती करल जाईचे। इहे एकर काम करे के तरीका हो गयेचे।